<hesitation> To'on b'il b'el kika'aj ti miis a' miis b'aje'laj <hesitation> plástico y yaab' jaab' a' miis <hesitation> ti kimentaj ti le' ti- ti miis <hesitation> ti kib'el ki- kimis ti lu'um ti kinaj y tulakal k'in kimis <hesitation> ti kimis ti sansamal a' ti ki mis ti ak'ä' y tulakal k'in men ti otoch b'el uka'aj ti- ti yantal ma'lo'.